Este ät dos clase de salsa ngonocetzäkpa't, salsa verde nkojtapyatät cilantro, nkojtapyatä este aguacate, nkojtapyatä este jitomate verde, y este sal kana y este y este äj ntzäkpa't salsa roja, este salsa roja nkojtapya't nkojtapya't chile, chile abanero nyäyipä y nkojtapya't este cebolla, y este tomate este ja'spa't y licuatzäkpa't, licuatzäkpa't y jenä este este nkotpa't en la mesa wa kyu'tya hasta donde yaj.